À di racconti do Garcia Marquez, che parlan di tròpici, quande de stæ vëgne i uraghen, penso à de palme che lòccian, penso à de imagine che se vedde a-e vòtte a-o telegiornale, di Caraibi devastæ, e anche di Stati Unii, penso à un çê neigro.